Téléfo nga marsséné mokho bé ké niya a na koumouwa fina, angana koumou, a yinbou kouna bogou. a guiya ké na ri, guiya ké gana bogou, tagoumanthiou ηa bakka kamma, kou ntagoumanthiou bénou ga bakka kamma, kou gnaani télfo ké, kou gnana marssandini. Angana gna moula a na séré ya khiri, a tagoumanthié ηa no, anga moula a na messazi gna khayi a kha tagoumanthié ηa noηa. Anga moula a na fowa réglé fonokhoηa a kha tagoumanthié ηa donoηa. Calendrier ni ηa fo guébé, issoussou tagoumanthiou ηa télfoké, angana guiya ké fayi donko koundougnani.